leddi Russia ni leddi un di ɗo mari pewol sosai so nyamduji maɓɓe mai pat nyamdu un je ɓe sigata ha ɓe nyamata sosai ta pewol vunna, ɓe nyama malori, ɓe ɗo nyama eh indomieji be taliyaji ɗo ɓe heɓa kusel fu ɓe nyama, hesitation ɓe ɗo nyama liɗɗi, ɓe ɗon nyama liɗɗi kecci, ɓe ɗon bo nyama ɓikkon leɗɗe sosai, ɓe ɗon nyama ɓikkon leɗɗe sosai, ɓe ɗon bo yara giya, ɓe ɗon yara taba ngam pewol wuro mai.